<noise> لا ما اعتقد العلماء لازم يتعلمون الفن ولا الفنانين يتعلمون العلوم لان كلشي كل ويحد من هذولي الشيئين مختلف عن الخ والفن ممكن يكون هواية او ممكن يتطلب ابداع بينما العلم يتطلب تفكير وذكاء